Pues xinina ita kuxi, ñta kiña, ñta este, ñta kuwue, ñta morado, ñta ndeká, ñta <hesitation> ñxu ku ñta xa xinina xa xi xoo, itañu xi xoó.